راح أستخدم طبعاً الوقت هزا لتحسين بعض القرارات اللي اتخذتها خلال الأسبوع، يمكن أعمل بعض التغييرات طبعاً الطفيفة على مشاريعي الحالية علشان تكون أفضل وتكون كويسة وجيدة يعني، بتكون في بعض التغيرات هادي يكون الوقت كويس.